Mudato rupanna sabun pertama sabung dipake minjio, carana dipake dipalako ramme wae di gosok. Sabung dipake sei baju dialak sabung nadipatama di baskom, dipatamai wai dipatama baju digosok lalu dilese lese. Sabung pabisa piring di patama wai dicampur sela wai piring digosok dibissai pake wai mapaccing. <hesitation> Sabung dipake bissai hewan dibolloi ito sabun to hewan mai digosok, mai dibissai wae mapaccing. Sabung pabbissa motor selang oto diala patama baskom mai dilap di gosok yoto oto motoroka dibissai pake wae mapaccing buda rupanna to manfaat na sabung dipake paccingi kotoran susi kotoran minyak kuman jumai kulit apa mai dipake paccingi. Pake sabun <hesitation> manuduka to menjaga kepemaccingan nabaliki mencega penyebaran <hesitation> sakit sulai jo kulit. <hesitation>